Toetra tsy manam-paharoa ananan'ny horita na ny pôlpa <hesitation> zareo ty miraikidraikitra be ty izany hoe ny tanany zany ah isan'ny fitaovam-piadiana ananan'ny horita izay hainy tsara mihintsy no mibaiko an'azy satria rehefa miraikitra iny ah de tena sarotra ny anasorana an'azy de akoatran'izay ah <hesitation> ny horita ko dia isan'ireo biby tena maranin-tsaina satria anaky valo be zao ny an'azy ny atidohany.